Toko gena haiwan ma haga-haga, dadi ngone se piara ene mote kene sodo lamo ge ene nao ngone, ene tagi ma gulu gatebena bato se ene ma dihitu gahi oli karo ene gena ene loya hanyato ena madihutu ma oli gena.